Laha handea raiky atanin'olo agny da ny telefony gn ny nama. Da eo avao koa gny karatsy mpanoro toera. Tsy misy ankoatsin'izay. Da mahay gny fitenin'olo am tana andehana igny.